Iya injo biasana nakke to isse iya punna la tinroma punna ma la banggi i, pattinroangku intu biasanna, tette-tette sampulo pi anse're mingka punna minroa battu anjama na sikali battu mangngang ku biasa tette-tette salapangji, kabiasana intu minro battu anjama <hesitation> tette-tette kara antama punna ele i, jari tette karua minroma punna bangngi i, mingka punna battu mangngang ku biasa hebere-hebere to a isse iya, mingka punna nu santai-santai jaki anjama tala mangngang jaki biasa tette-tettte sampulo pi se're, jari iyana pa injo kumbaung biasana, punna <hesitation> tette-tette lima i mange, tette lima baung maki, baung sumbajang subuh, jari <hesitation> punna maingki injo pole sumbajang subuh ni lanjut isse tinroa iya pa isse ki ambaung punna tette karua i, jari punna maing tette karua tette salapang biasana lampa maki kuliah, minroki injo lohoromi, jari punna minroki injo pole battu kuliah maing maki nganre, jari punna maing maki injo pole ngangre, ni lanjut i pole tinroa, punna tangasassami alloa, punna anremo maka ni kanre-kanre, bangsa mae la rie intu maka mae kanre-kanreang haji, <hesitation> punna anre injo maka kanre-kanrengan haji, nu ni kanre tinro maki. Iya pa isse injo ki ambaung punna la lampaki anjama, injo biasana punna ambaung ele a, ri punna tette karua i, <hesitation> maing ngasemi injo ro a para'rasa pa'lungang apa mange, maing pi isse injo ni para'rasa lalang ri kamarayya nampa ki lampa ri dapur a boja anu, kanreangang punna nu anre maka, nampa maki lapaka jene' bangsa mae kanre apa mange, punna jene ngasemi injo mange maki assassa, nampa ki anrio, jari sitaba maeng ki injo anrio na ki siap-siap maki lampa anjama mo.